די גאווערנמענט איז דא צו מאכן זיכער אז און די לאנד ווי אונז וואוינען האט א גוטע עקאנאמיע <hesitation> און די מענטשן- די געלט האט א ווערד און די מענטשן ברענגען ארויף די עקאנאמיע פון די לאנד אזוי קען די לאנד האבן א גוטע נאמען און א גוטע קרעדיט ביי אנדערע לענדער. סאו די גאווערנמענט איז דא צו מאכן זיכער אז אלעס בלייבט גוט געלטווייז.